Mi buran yidugo mi wada jahangal be sobiraabe am ngam min fija. min do dilla min do yewta hala bikkoi robe amin min do tonyindira mindo yewta jala watan mi somata jahangal mai. amma to be himbe fere on mi watta jahangal bo mi nanata beldum bannin.